तीने बा ताहुनके किछ भी बोलो लो पर जब सो पागल भी होन तब कोली मेरा दिमाग खराब भी होन। और जो तीने दा तोनके किछ भी बोलो लो मेरे तो किछ ना कोर्नो तेत लेई जे मोके पता भी ग चालि तब टेस्टा आओन फूट बोल्ल देन्दा भनि।